Ny zavan-dehibe tokony ho fantarina momba ny olona iray alohany hanambadiana azy dia ny fianakaviny sy ny havany ary ireo namany ary koa ny asany izay entina hameloma an'ny vady aman-janany.